Sifuri, imudu, iviri, ka tatu, ine, kai sano, sita, isaba, inane, tisa, ikimi, ikimi na moja, ikimi na iviri, ikimu naitatu, ikimi na ine, ikimi na tano, ikimi na sita, ikimi na saba, ikimi na nane, ikimi tisa. ishirini, ishirini na imudu. ishirini na ivili, ishirini na katatu, ishirini na ine, ishirini na sano, ishirini na sita, ishirini saba, ishirini nainae, ishirini na itisa, thelathini, thelathini na imudu, thelathini na iviri, thelathini na itatu, thelathini na ine. thelathini na sita, thelathini na isaba, thelathini na inane, thelathini na tisa. Arobaini, arobain na imudu, arobain na iviri, arobain na itatu, arobaini na ine, arobaini sano, arobain sita, arobaini saba, arobaini ka inane, arobaini ka tisa, hamsini.